Carte bancaire bôka izy io kô nandraha otrantsika mampiasa télephone io karazagna puce ôhatra amin'ny orange ohatra mvola amy telma moa mvola amin'ny orange orange money, carte bancaire de karazagna carte izy io carte électronique mazava hoazy ampasaigny amin'ny banque anao kôfa agnapetraka vola amin'ny banque, ikajy vôla amin'ny banque anao de i carte i zany fomba angalana vôla amin'ny banque na fomba hagnanaovanao depôt vôlanao amy banque igny zany fomba ifandraisano amin'ny banque aby ireo BOA, ôhatra BNI ô zany